X̱iꞌk nak diꞌt xlan mgiy ikaꞌ mgiy unaꞌ o xlaꞌn unaꞌ ikaꞌ mgiy unaꞌ mgiy bos xwiyuna gan be c̲h̲ap mgiy lidz mgiy o be kë mgiy dziꞌnna nana mgiyna xwiy gan be dze zu unaꞌ knu o unaꞌ knu c̲h̲uꞌnn mandad bos lëꞌ unaꞌ knu ikaꞌ mgiy nana xloxga dzekna xiu minn gilkab dzekna lëꞌ mgiy c̲h̲uꞌnnbey lo xnaꞌ mgiy xia xia xnaꞌ mgiy c̲h̲igian unaꞌ or knu lëꞌ pxoz unaꞌ gan be xdeꞌd minn diꞌdz ikaꞌ x̱in mgiy knu o sunu lëꞌ minn ideꞌd diꞌdz dzekna bos lëꞌ lëꞌ mgiy ic̲h̲ë xnaꞌ ic̲h̲ë famil c̲h̲en dzekna xiu gilxkab dzekna xia c̲h̲inab unaꞌ bos ga dzekna lëꞌ minn dzeknana c̲h̲ey minn algo guꞌn nak giachtil o refresk bukwaꞌn c̲h̲ey minn xia minn c̲h̲igan minn unaꞌ c̲h̲ey minn gias, serbës, meskal, refresk, giat komid c̲h̲ey minn dzekna xia minn c̲h̲inab minn unaꞌ konga uloxga dzeknana xli xtiꞌdz ic̲h̲ë familia knu dzeknana lëꞌ minn c̲h̲uslo platica dzekna lëꞌ minn itsilña lëꞌ minn xia lo px̱oz xia dzeknana lëꞌ dziꞌn lëꞌ xiu dzekna bos xloxga dzekna lëꞌ minn c̲h̲uꞌnnbey lëꞌ x̱ab nob lëꞌ izuꞌw lëꞌ minn itsiꞌlña gak, gak mis gak lëꞌ minn lëꞌkga dziꞌn lëꞌkga yu dzeknana lëꞌ minn itsiꞌlña lëꞌ ic̲h̲ë pariend ic̲h̲ë primo ic̲h̲ë ibig gowzë dzekna lëꞌ minn tsazë mis lëꞌ minn gak itsiꞌlña.